هوايتي، بصراحة، ما أدري تعتبر هواية ولا لأ، بس إنه أحب إني أسوج سيارات طبعا، و ليش أستمتع فيها؟ <hesitation> يا أخي طرب ماشي هدوء ومدري إيش، و آخر الليل دائما أحب، بصراحة إني أطلع آخر الليل ما أطلع في النهار أبدا <hesitation> حالة في الشارع وزي كده.